Ewa iii, io zany fandrahoana kaly io zany ii zaka tsy mitovy, boaka amanay aty zany koafa zaka zany andrahoana zany, mila masaka tsara, or olo a kabaron'olo sasany miteny hoe; ah raha io mila andrahona tsy de manta par exemple legumes, tsy mety aminay aty zany leroa, de zay mantsy karaha hoe potika zany otrik'anina anaty koafa andrahoana masaka loatra.